Ny kolontsaina avy any Alemaina ndraika raha ny fandinihako anazy dia tsy te ho sahirana amin'olona efa antitra zareo fa rehefa feno taona sy efa antitra iny izy dia halefany any amin'ny fitaizana antitra ny ray aman-dreniny ohatra dia sady tsy dia tia olona fa manavakavaka olona be. Izay ny kolontsaina ny Alemaina ny fahafantarako anazy.